Pala na hidup tong di na mangolu di aek, bahat doi tar songon litta pe di aek i doi, tai mabiar do iba i, masuk non tu selangkangan niba marmara do iba baen ni i, tar songon labi pe, sotop na go na mangkuling ronggur naipalua ia i, bahat do emang onaaa ijing na mangolu di aek on, nabahatan do, ijing pettong mangolu do di aek, nadong aek na mate do, anggi ijing on <noise> tardege iba cangkang nai tar songon lampak na aha guarna, masibak ma pat niba, pala lintah tong sanga ijia-ijia pe namasuk do, pat niba pe ba unjung do, son najolo adong do manyuru au mambuat lintah lima ribu sada di baen di ember di kali saratus, ima na ubuat i lintah i, memang pertama mabiar do tai honok honok tagi do mambuat na bah, na pat niba dottong di baen tu aek i maro, dapot iba ma saratus, di baen di ember, <hesitation> tar songon songon jobar pettong di aek do di darat pe bisa., Keong mas, keong mas pe hidup mangolu di aha do di aek, pala i longko longko i, di longko longko i saba saba i, mangolu do alai, ipe go ona pat niba, ra do dua minggu so malum, masibak roma iba tingke. pala idoit littah tong, ahaa, paling rara honok-honok gatalan jadi ma baro, tai doit linta, anggo jobar do, ikur nai ma biaran niba dohot sasilon nai, jomak na do iba di aek i, pala anggo songon ijing tong ijia-jia adong, namasuk pe iba tu bustak i hona pat niba.